لا مو كل السلالات الكلاب ودية بنفس الدرجة، من بعض السلالات <hesitation> تكون معروفة بالود والحنان مثل: لابرود, والبيغرد ، بينما -سس- سلالات ثانية مثل: الحراسة قد تكون أكثر تحفظًا، أو عدائية ،كل كلاب لها شخصيتها الخاصة والبيئة ،والتربية تلعب دور كبير في سلوكه.